Iyeri tanaq-tanangengngede wedding meto aga malasa ku bangsana deq ifadecengi tanana deq iboloq i deq efereke nappa deqto- deqto iyaleng pupuk wedding mato aga mate ku bangsa deq i irawat